منزل أحلامي بفضل يكون في مكان هادئ بالقرب من الطبيعة مثل الغابات أو البحيرات، يكون ليه تصميم عصري مع نوافذ كبيرة تسمح بدخول الضوء ل- الطبيعي وحديقة كبيرة وجميلة <hesitation> وبه مرافق كلاسيكية وصالة رياضية <hesitation> أستمتع فيها، وكمان غرف الن-النوم تكون غرف مريحة وبها إطلالات جميلة.